ווען מען באשמירט די פלאץ פון די האר מיט די ספעציעלע פאום אדער זשעל מאכט עס די הויט גליטשיג אז די ראזיר מעסל זאל זיך קענען דערויף גליטשן און זיך נישט איינהאנקערן און וויי טון די קערפער.